अपने खाने में नारियल को इस्तमाल कई तरह से करे जैसे नारियल की चटनी बनाना नारियल की सब्जी बनाना सब अलग-अलग तरह से बनावे सब से <hesitation> सबसे पहले तो नारियल लेने चाहिए। नारियल को <hesitation> छोलना चाहिए। उसकी नारीटी को पूरी तरह से छोल लेते हे। उसके बाद उसको फोड़ना चाहिए नारियल कोई बार सूखा निकले कोई बार पानी वालो निकले इस नारियल को चटनी के लिए घसना चाहिए घसने के बाद बारीक बुरादों हो जावे बारीक बुरादे से चटनी बनाते हे।